که دا کار د انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره وي، لکه وچکالي ختمول یا طوفانونه کمول، نو ښه دی. خو که څوک دا ټیکنالوژي د شخصي ګټو لپاره استعمالوي یا نورو ته تاوان رسوي، نو دا غیراخلاقي ده. د ټیکنالوژۍ کارول باید د ټولو خلکو دګټی دپاره یی، نه یوازې د یو څو کسانو. همدارنګه، باید محیط ته تاوان ونه رسېږي.